Stetôskôpy zany ampiasain'ny dokotera lafa misy marary ohatsy mandalo aminy eo de igny ampiasainy ijanjignany iny fon'olo tsaboiny igny, ijanjignany koa igny raha <hesitation> mihetsiketsiky magnatin'olo mbao ohatsy hoe misy raha mandehandeha agnaty lamosiny agny de igny koa zany ahaizany azy.